Ei, mo nua mepa wo kyɛw mema wo adwe. Mepa wo kyɛw, wo ho ye dze? Mepa wo kyɛw, mutum tsena wo nkyɛn wͻ ha? Aw, aponto yi ase dze, ha yɛ enyigye paa na mennhyɛ da nnhu wo wͻ ha. Eyɛ fofor wͻ ha? Anaa ndɛ yɛ da a odzi kan a ereba ha? Me dzin dze Hannah, na ͻwo so ɛ? Mepa wo kyɛw, ma munhu. Mepɛ dɛ menye wo fa anyɛnko na da fofor a ebɛba no, muhu wo a menye wo edzi nkͻmbͻ.